ngom karena so ronga ena ge besi-besi sedaba pang, besi-besi gena ngone pake ene gena maha ngom sinanga nyao, sinanga rica se bawang coma tomate la so gahi dabu-dabu, so gahi uge, sedaba gahi nyao ringa, maha pang angena rasi ngom so pake gahi bira, so pake osu ake, so pake gahi daso ngan, so pake gahi koi ngan, coma so pake ngan sou.